الإقتصاد والمالية بحدود، معناتها لازم الإنسان تكون عنده فكرة على الأقل بسيطة عليهم هو كموفوءة، باش ينجم يشير حياته اليومية وحياته مشروعة، ما أنتاش رايح حتي في مصروفة اليومي، وبش يفهم الدولة وإقتصادها وشنو إحنا في أنا الطريق ماشيين، أما التخصص هو له ناسة ما أنت مش ناس كل التنيفة مو في التفاصيل بتاع التفاصيل، لا هذه حمادة يختصوا فيها الناس ،أما البقية ياخذوا على فكرة عامة.